Magnano akone fomba anay amign'agny zao, rehefa vita vodiondry avao izy defa vita, f'izy zash amzao, efa manomboky mivoatra moa zany e tany zao agnatisany hoe parfait zany, tonga lafatry de hoe hany mariazy hindesy ame kôminy izy da rehefa aveo hindesy am-piangonany, ndre defa vita gne vodiondry.